Si la vacansa di mei sögn al e andé ën muntagna e ste li ün mes e cuindi fe tante tante caminade e pöi perché no pruvé magara a fe ën po d'arrampicata, pöi andé mangé ënt i rifugi e pöi dopu ël mes m'ën turnu a ca